طبعا الاولوية لحل مشاكل البلدان اكيد مش استكشاف الفضاء لان حل مشاكل الفضاء بعيدة ولسه في حاجات كتيرة اهم احنا مش عارفينها انما الاولوية لحل مشاكل الارض اللي احنا عايشين عليها وبعد ما نكون في مشاكلنا ومشاكل الارض ممكن نشوف الفضاء نطلع نشوف ايه المشاكل اللي فيه.